A pöl esie la pasta frësca, la pasta sëcca, la pasta süita ad ezempi i spaghetti, i tirabusun, le penne e praticament al an a ogni tipulugìa dë pasta, a ogni formà a i an daie un nom